Tener la calma y estar tranquilos.

Crear fotografías.

Beyoncé

Dejar de gastar fondos inapropiadamente

España

Los valores familiares, y el respeto.

El paseo flu... fluvial

Juego

Descansar

Con bastante emoción, alegría y festejándolo todo en familia con los mejores amigos

El Libertador Simón Bolívar por todo lo que hizo y todo lo que logró.

El baile del Joropo. Es una música tradicional venezolana y se baila en las fiestas de cada pueblo.

Hago una suma mentalmente. Como si estuviera sumando en una pizarra.

no queremos salir mal

No he visto

No, porque es un desconocido.

A ver, rojo (rojo), naranja (naranja), amarillo (marillo), verde (vede), azul (azul), violeta (vede) y gris (y gris).

Juegan en una cancha que está cerca de casa. Se sientan y hablan en unas mesas que están en el Paseo Fluvial, y caminan.

La Estrella de Belén.

La leyenda del Silbón

Descansar y pasear por el parque.

(...) El parchís.

Sí, me gustaría aprender... tocar la guitarra.

Caracas